Сешанбе рӯзест, ки ман худро фаъолтар эҳсос мекунам. Пас аз душанбе, ин рӯз барои иҷрои корҳои мураккаб беҳтар аст. Ман онро бо ҷидду ҷаҳд ва тамаркуз пайванд медиҳам. Сешанбе ба ман нерӯ ва рӯҳияи пешравӣ мебахшад. Он вақтест, ки ҳафта воқеан оғоз мешавад.